عشان تحظر كوب شاي لذيذ، أول شي تغلي الموية في غلاية وتخليها تغلي زي البركان، بعدين تحط كيس الشاي أو ملعجة الشاي وتتركه ينجع فيه لمدة من ثلاثة إلى خمس دقايق كذا، وبعدين تضيفي السكر، أو الحليب حسب الرغبة، وتستمتع بكوب الشاي وكأنك في جعدة مع الأصحاب عالبحر.